Qora rangni o'ylasam bu yovuzlik va yomonlik rangi deb o'ylayman. Lekin ko'plab kiyimlarim qora rangda lekin qora rang bilan bog'liq hech qanday xotiralarim yo'q.